Ee, yoo ti in tí´ítí io cof <hesitation> depende nasa sta´ayo notí suni te io, io na nani emocionante luu sa´ati ño ñasa yo noti sat ñasa, kasoti te ñimi ñi jata, sooti ño aca ño por yoo xii jenchatate yo te ñintite ñasa yo sat ñi pero ño ñoo lusu ño ñiti jaa depende nu sa´ayo señal te staayo nuti te kuu na nii, te sa´ate aprender kuutí kítí jena´atí.